Li sticchini servunu supratuttu a livari pezzi di manciari ristatu in menzu a li denti, speci doppu li pasti. Lu sticchinu havi li dui stremità cu la punta p’aiutari a livari lu manciari di li denti. Ponnu essiri macari usati pi vidiri si li torti s’hannu cuciutu.